No tuu om sääne katõ otsagaq asi. Ütest külest om sääne kunstlik liha, tiiä-ei, kuis tuu või mõjjoq inemisele. Või-ollaq om sääne liiga keemiline ja tehis. A tõsõst külest tuu ilmadu eläjide kasvataminõ ja ja halvuh tingimuisih ja tuu niguq tulõssiq kah ärq lõpõtaq ja kunstliha pääle tuuperäst sis üle minnäq vai.